Teka yiko yena'a tuku nida manejar kuenta taka teni yen nuu tanga ni ñeu kuta ngan uun nenin chinde yeñete ndote, nadanga yiña nakupata tateña chingatu ño'o yenró onre uni vina ndomeniga teni, zapato ndau xa'a nata kuechi vina'a pero tatena, ndagtu nikutu comida ninda'a, cambiar tena'a ndono vina nadakata vi'ó ndutaka iho ñiña'a, natuu comida kuenta ni manejar taka te'e yena'a ndeni enrón nda'a keti nduadana nguena, ndakukar ndainina ta hiyina xanatenia ta yendia ndee toro ndonro kuante notengate, ndaguo vee ndanguo mes de mayo kuante kendate nduu ndau ndina atuu, ndenega ndakaxuu ye'e tungu ayungui dadana atunga yenuu ndeitu atuu ndanan ndunuu no iho kuenta ñe'e ya yena ñe'e natena enkuenro ndau atuyena nda kueni ñe'e.